الوظيفة اللي أعتقد إني بكون فيها سيئة بلا شك، هي وظيفة تتطلب شغل كثير تحت الضغط المستمر، وبدون فترات راحة، زي الشغل في بيئة مليانة توتر، أو استنزاف، مظنش إني بكون مرتاحة في هالنوع من الوظائف؛ لإني أفضل الشغل -في- اللي فيه توازن، وقدرة على التعامل مع الناس بهدوء.